Hiki i nā kao ke piʻi i nā kuahiwi ma muli o ke ʻano o ko lākou kino. ʻAʻole lākou hele wāwae wale nō a i ʻole holo wale nō. Holo a lele lākou ma ka manawa like no ka hōʻea ʻana i kekahi wahi. ʻEleu, <hesitation> miki, a māmā loa lākou ma ko lākou mau <hesitation> wāwae. No leila, holo aku lele, holo aku lele ke ʻano.